أظن أن أكبر مشكلة توجه العالم في الفترة دي هي الرأسماليه الرأسماليه والارستقراطية ما بين البشر والنظام الهيروركي والطبقات أظن أن العالم يحتاج إلى أن يدرك أكثر ماهية البشرية وكيف يتكون